انت برضك متجعدتش وانت عمال تحدد تدور يمين وشمال، هتدور على مين يا واد عمي انت بس ركز في الحديد الي هتجوله وخلاص على اكده